Ave, una cámara sabis lo qué es? Güenu, pos de vés del carreti, la penícula essa qu'alogu se llevava a revelal, pos tien una cosa moerna que rustri la imagi i la envierti pal ordenaol i assina es que la poemus vel paí ena teli o mesmu enos mobis porque craru, la genti nueva, ya quasi que tapocu no ve cámaras digitalis d'estas. Ya la genti va derechamenti col mobi qu'es cámara i de tó al tiempu.